Arakaraka fagnenjehako lera ny minitra fiomanako am- rehefa za miomana. Raha ohatra zao za tsy maika de eo am'antsasak'adiny za miomana de raha ohatra ndraika zaho maika de fefak'adiny de efa vita fiomanako. To de misasa, magnatao akanjo, magnano mandamina randrana fa rehefa maika rehefa tsy maika de milamina sara.